मेते खांड मा पसंद ची जन लच्छा रवोटी छिन कड़ाई पनीर ची रोस्टेड पनीर ची यू पिज़्ज़ा छिना आ ता मेते बर्गर पसंद छिन पर यु ज़रा थोड़ा महंगा वन बडोड़ माँ भी टाइम लगन अर महंगा भी वन अर ता मि रोज़ -रोज़ नि खे सकन कभी -कभी ता चला वने ची.